Anarô kony karà mandeha fo. Asa ino risiky ataônarô mandeha miboaka ambelany an̈y? Sôra maro eky vôla lany narô aminany zen̈y io e. Karà matetetiky isaka fanjava rôe, karà fa lôso koa, afaka fanjava rôe mandeha koa.